Til fikrni ifodalashning asosiy vositasi bo'lib, u insonning dunyoni qanday tushunishini shakllantiradi. Til orqali fikrlarni ravshan ifodalash va boshqalar bilan ulashish imkoniyati paydo bo'ladi. Til cheklangan bo'lsa, fikr ham cheklanishi.